Laʃi laanɟeba kal al lam kə tar aamane wo naŋgan oho miʃilkil ooŋgo. Ooŋgo ooŋgo el koro daanida. Can, kooromaye ayidan ə kal eyana ə kal oroɲa graŋg ko toŋg ɲi daanida kod koreɲi tumani daanit a koron toŋgoɲi dani daan da. Koron iŋg deeni iŋg ko. Eldeɲ wosi. Yakeyni dawoɲit ay ma roon kə oroɲ ma, ay ma room kə oroɲ ba aana naman haray leɲina. Raleɲtu walaf kiɲ da, toriɲ nowiɲ daanida tə mara li, ngi cal wolof kiɲ gida. Kim letabo garən ayma roonte, te elɲe ayma roon tə elɲa raliŋg walaf kiɲa khalas. Sabaa kaɲa khalas wi eyiɲen ti tə orda sooowa. Yaani il- lə koron il- le sawa kacɲa sawakacɲa kə oriɲ wos.